Mé mkpò, mé mkpò sè ámi nkùd ke idem ágwò ják ánám né ukpón ámi ágwò ámá ágwò ádè, ádè ágwò isáñá ke mbéd, ne itém ányè ákè Awasi ádèhè, igwòdò ágwò, iyipoe innó, ikùpó ágwò mbiám, itaña ikó átimè átimè itaña ikó élem idián ágwò. Ágwò ádèhè ákòp ikó Awasi, ánám si kpi de ubión utóm ámò k’ùsùng Awasi ágwò á li bènè ikò awasi isin kè ndèk, ágwò ádi dommo ágwò ké edem ibaña uiòk inuá ikó, ágwò á lòñó édisana ùwèm ánám ámi nsio ukpóñ ámi maa utó ágwò ádè. Sá ádè nwéd Awasi ánám nè ámi m ndióñó ké ágwò ibiád ágwò kè edem, ke ágwò igwòd ágwò, kè ágwò inám ùse, kè ágwò inám mkpò si edidàdà ubóng inó awasi kè ádè idiòk mkpò, utó mkpò ntèdè ámi mkpè kùd k’idem ágwò, ibihè ják nè ámi nsió ukpoñ ámi nke man utó ágwò ntèdè utó ágwò sé ámi nkémi sió ukpõn maa ádè ágwò ásáñákè kè mbèd nè itém ányè ákè Awasi.